צווייפעלנישן פראגעס און קשיא'ס ברענגט מער פארשטאנד ווי מ'וויל וויסן מער קשיא'ס האט מען מער פארשטאנד און מ'גייט עס נאך. דאס איז די ראלע פון פראגעס.